Menga yoqadigan ovqatlardan biri bu osh ya'ni palov bu judayam oddiy tayorlanadigan va menga yoqadigan ovqat. Va yana bittasi bu sho'rva, sho'rvayam judayam oddiy tayorlanadi va bu insonnning salomatligi uchun judayam sog'liqli ovqat hisoblanadi.